Ya, hagniny i zegny sa mba tsisy hena fô koa tian-tegna mba ho com-complet zegny izy e, <hesitation> tsy maintsy atao maro karazagny môko izy e, ataogn'tegna maromro karazagny izy amzay mba samy amin'ny otrik'aigna hindesigny, avake koa zegny afaka soloan-tegna koa zegny le hena io hoe ino ôhatra raha mba mitovitovy otrik'aigna amy hena, ôhatra ataoko hoe lait de coco zegny e, na misy hoe lait de soja ô, de regny zegny soloigna agnanjy de ampy tsara fogna izy avake.